एक दिन में फोन करें दीपक यादव तो बहुत ज्यादा मतलब हम सभी काम दो सौ से तीन सौ बार तो मन की एक दिन में फोन करके देख सके बार-बार ओपन कर बाकी आदत हुई है। कभी-कभी टाइम टेबल कभी-कभी अगर फ्री बैठे आ जाए तो उसे आप सभी इंस्टाग्राम ऑन कर लो व्हाट्सएप ऑन कर लो यूट्यूब ऑन कर लो ऐसा किसी आकार का गाना तो फोन तो बार-बार होना हो जातो। मिनिमम एक दिन में दो सौ से तीन सौ बार तो हो जाओ मुझे कभी-कभी ऐसा होगा भाई कोई काम अगर आ जाओ तो कभी-कभी काम भी हो जाए पर नॉर्मल मिली हो जाए बार-बार वह सुबह ज्यादा हो जाए दो हज़ार तीन जो बाद अभी सात सौ साल अलग-अलग तरीका की वजह से कम उसे करें। बाकी तो यही थाएक दिन में ईमेल।